Spain ni chamung gwnang kwbangma tei amchaini tongmung bai belai kheno chapjak. Aboni bisingo olive oil kwtal twijlangni chamung thwngjak samung tei kwthang tongnai spices tongo. Tapas patatas bravas gambas al ajillo kwchangma chámung tei jamón ibérico kwchangma chámung hai khe chámung kotor wngwi tongo. Paella Valencia ni mung gwnang chamung twijlangni chamung sa eba kwchak kuphur wngwi phaio. Gazpacho <hesitation> tei salmorejo kheto tomato bai swnamjak soup wngkha kutung wngnai chamung. Tortilla española spain ni chamung tei churros bai chocolate wngkha hamjakmani kwtal chamung. Joto jagao khakchangma tongo jephru basque pintxos Galician pulpo a la gallega octopus tei katalan krema katalana kastard chamung. Spain ni chamung no sangria rioja angur bwtwi tei cava bai swnamjak. Abo kwthang tei kwchang kwchang wngwi thango.